أعتقد أنه <hesitation> الموضوع له جوانب مختلفة. أعتقد أن حلها المش-المشاكل على الأرض يجب أن يكون لها الألو-الأولوية. عندنا قضايا مثل الفقر والتغيير المناخي والصراعات. في نفس الوقت، اختش-استكشاف الفضاء ممكن يفتح لنا أفاق جديدة. مثلاً يمكن يساهم في تطوير التكنولوجيا وفهم المصادر. بس التركيز على الأرض أولاً <hesitation> بيكون أولوية.